<hesitation> Bòlò, bòlò, bìà ba fínɛ múù kpáɖèe. Bòlò ba fínɛ múù kpáɖeè. kàɖi í cizèe ɛnɛ́ɛ̀, òlò màa ɔmi ɖèe siì, kàɖi ù ɖe nyréwu ikúnyà, kàyi ìí nɛ ányi, ù nà pó afafa wa ɖùmi ámàtɛ̀ lɔ, ò wo ɖù amùwùlò lɔ. Á mɔ̀ku wèe màa úni mù ni éyi nàáa mì ze. Ú nàá yi zèe awu, ù nàá yì ze ánɔ̀ku awu fò dò ìgbè màaké ɔwɛ mù ikúnya le kɔá kása. <hesitation> òlò àlɔ úni ɖìi óɖò lèe úwà màaké fínɛ ùŋò. Úni kàɖi ù ɖòo ɖowɛ ɛ́ɖi fò dò ìgbè màaké úni mù ikúnyà. Kayi ù ɖi ni ùnyo úni ɔ̀fɔ le àlɔ wa, kele nyòo ígbɔ ù tà nù núùgúnù ètè ú náá kɛ. Ɔwɛ nàa ɖèe sià, ɔwɛ ú náa za bàni nyo ígbɔ ú na mù ánùgúnu sú. Ígbɔ ɔwɛ née sià, ù finɛ ánùgùnù. Kàyi à tu àyitabi nì ákà lèe ɛnɛ́ɛ ú nà vé ɖɛ́ɛ́ ké véŋeŋe màa ánàka lèe fãã úni sú bòlò bafínɛ múùkpáɖèe, bòlò ba fínɛ múùkpáɖèe, úni óɖò ó lèe ùwá wèe alɔ káà fínɛ núùkpáɖèe nú sú bòlò búniká bù ɖi ilíbi màaké bu nyo óɖòlèe, fínɛ <hesitation> ùŋonì úni fínɛ ùŋonì náka náka náka kàyi ètè sìà li ìgbãkú lɔ kíni kása ú náa bì afínɛwɛ ka àɖe sià àlɔ tè ɔ̀wɔ nìà bù nyo ìgbè wèe mlìítì wèe, úni ɖí kínì.